شهر اكتوبر هو شهري المفضل لانه يتميز بتغيير الطقس وبدء فصل الخريف، حيث تصبح الاجواء اكثر برودة، كما ان هناك العديد من الفعاليات والمهرجانات مسل عيد الهالوين، مما يضفي جوا من المرح والاحتفال. احب ايضا رؤية تغير اوراق الاشجار الى الوان زافئة وجميلة.